<hesitation> molo sannari alana, i-itana mangolu i kota on kan sude do sude bahan bakar do sude sian kareta niba sian mobil niba kan kan alana bahan bakar fosil i kan sude ma mambaen polusi ma i si kan baru i ima mangidup dope iba alana mangidup ido kan ibakar ma timbako i kan molo sian ibaca ma sian panalitian nai karbonmonoksida idokon ia kan tai sian halak na jolo pe madung mangidup tai sehat sajo do tai aso sannari tarlalu i parmasalaon mangidup on kan alana oppung oppung nita pe sian na jolo madung mangidup madung boto alai do mangidup i pe <hesitation> sude ma dokonan na alak alak barat pe mangidup alak alak dia pe mangidup iba pe mangidup kan dokonan na ima <hesitation> a ubaca ma na tuari i kan o ternyata beda sannari aha goarna da a cara mangolu na a gaya hidup ma dokonon kan ma marbeda sannari alana na jolo inda terlalu aha inda dong polusi di alai sehat dope udara nai sehat dope. Cuaca nai <noise> sehat dope na lain nai a ima mangidup pe alai inda-inda dope marcappur dohot gangguan gangguan asap na lain kan dae tetap sehat osa ni alai paru-paru ni alai kan bagasan ni alai tetap sehat dope tae molo sannari alana sude goarna adong polusi adong aha ima sudema jadi mangidup pe laluna inda sehat be jadi lalu inda sehat be so mala lebih <hesitation> parah muse sannari kan campur mangidup madong polusi mangidup dope wah i marbahaya ma sannari molo dokon baen parnafasan i alana so ngosngosan baen osa nai kurang oksigen di osa nai kan i paru-paru nai kan maol ma mangosa alana i sosak ma ia kan i do mambaen-mambaen sakit na parnafasan kan targantung ma kurang-kurangi ma mangidup mu i do mungkin kan tae. Kambali ni tu halak nai dei alak do na mangarti songon dia ia mangaturna kan molo au pe mangidup dope au tai maligin-ligin do maksudna kadang bahat kadang saotik inda tottu dope alana poso dope kadang, kadangkan hiba mamikirna alana poso dope naron molo ma dung tobang baru ma kaluar sude panyakiti kan inda i boto ido.